אלח'يوان אללי קימת'לני הואא אלח'מר משי לאנא סבור פקעת ולקין לאנא קליל אלקלם, דקיק, קיערף אלטריק ו ח'דאם בלא שקווי, קיבקה דימה חד'ר, ירפע אלע'ב, ירפאק אלנאס ו הוא קאפי, קיבקה ח'פיף על אללבב ולקין ליה חודור כביר.